Ghiwu nadaka zhawali ti diyuna ghikhin ya Zha walai, yau zha walai to dawama wu ndaka canjuwan Wu ndaka gyisha njukwana wu ndaka buja wi ta wugani ti sinna harkumiyakhi ma wi, nda kuma ti wai ghingi wee diyuni ghi a ndaka Sinau caba khi yau zha wai wa ƙudilla wa khiya ta’lhusi wa kiya talhusi kuwi ci ndaka c’uwa dahu gma dinnan bu hi ndaka kiƙƙawu ya cu njukwa na wa ndaka p’a kuwi dahi ghan kwa khin kuwai njukwa bu ndaka p’aiwi wu ndaka p’usu gma yani bu wu ndaka p’au wu ndaka Ɪa kusi So ma kun ti Wulthina wa ƙudilla wa buhu mbanai W bugyi mbanai tabu <noise> ndaka an yani bu wu layiya kai ko gwamana’a wa ndakhi ghi kumiyakai sai khi cicci ca dawamu wuyawani ɓakwi fali cin wuyani dui nan bu hi ndaka uma wita wuyani khimahina can gwa ta dahi guna hi umalhi ghinghi wayu hi umithi ghingin ta dawana ta uma'u Wuyan Wani bu ma ndaka kwa iya umakasi ghi dinnan bu wu kwi ghisha ma sa ghingin wee yau zhawalina ta dawama sau ma ƙudilla ma Kinkhi musi mbanin dahasi tabu ndaka camu yani bu ma, ndaka uma bu mbani dahas. <noise>